وفي ذات مساء بينما كانت الصيادة تمشي في الغابة لقت زجاجة قديمة فيها رسالة، الرسالة كانت خريطة قديمة يعني تدل على كنز مخفي في مكان بعيد وقررت الصيادة رغم عمرها هدا الكبير قررت إنها تروح في مغامرة جديدة.